Pues äj ntäkmä ät mespa't metza llave tumä metza anhtu'nhät nä'ijtu hay vece ntanhpa't tumä hay vece hay vece ka'nta't jamtzäkpa tzakpä'pa'tzi, jo'kpa't ä une' o äj mo'ot wa mij tyayaje anhtuk wa'ku't täjkäyu si no nta't täjkäpya si no ma't kopo'kse ä unemä yyy llave yospa karru'kota, yospa ka tanque de gas'kota', yospa para moto'kota', creo que ijtu mas yospamä pe ät nta't mas muspa.